سری لنکا دی سنسکرتی بلینڈنگ پرمپراماں، وبھِن نسلی اتے دھارمک پربھاماں، خاص کرکے بدھ دھرم اتے۔ ہندو دھرم اتے بستی وادی <hesitation> یوگتے تتّاں دا ایک جیونت مشرن ہے۔ جو وِسترِت تیہاراں، لوکک پکواناں، لوکک کلاواں اتے رہنی چالی دی ایک مضبوط بھاونا دوارہ پرگٹ کیتا گیا ہے۔ سمجھ نوں درجابندی، ستکار، دھارمک ستھاناں نال اک ڈونگا ادھیاتمک سمبندھ، اتے سری لنکا دے ہاتھی اتے پرسدھ کرکٹ ٹیم ورگے راشٹری پرتیکاں دوارہ درشایا گیا ہے۔